Laha zay aloha raha misy telopolo minity zao tsy ampy ikarakarako. Aleo tonga de mivily hany masaky mbegnya avao zaho. Haiko hoe ampy anay iny miaraky amy vahiniko reo. De lafa avy rozy, iny avao ro arosoko amindrozy.